Yo sooj; alaal sooj béŋéés ufunuk, sén ufira utak utooj wawu, nuŋa wo ulabéén miin nak uréém. Acé béŋaar ékarité; béŋa ékarité mun aŋa yo nak asupéén maal, nabaj ékarité yayu akando miin atéék jaraam ékahéén naŋa yo nak aréém, yo békahéén. Acé béŋaar mulosoor nak aŋa aloos ma siñunduhol, naréém sooj jool békahéén.